Yẹ inyẹnẹ gwam, we ure ni jẹ gangẹ ja dọng wa domo ga eje yẹ njọk mọ ọrimini domo ga ejẹ yin njọk mọ orimini nọrọ ma ayẹ ibene jẹ ito nẹ ẹto bang anna kankọng nẹ wanwẹ ẹna ma dudu ma cikung m-mo-ni njọk mọ orimini ga asọm babẹ-da sam nj̣ok̄ gwam oramini ndomo orimini ma aye nkɨb ni utu-e-nyẹnẹ utu-e-n- uplaʅ unẹbni utu ma nam ulangẹ ẹna ni ṇdamọ na ọnẹgwa ẹgbẹ bẹng iri ina iri ito banga bangẹ ugbẹri ye iri ito aye ọnẹgwa mgba gẹ ẹtu ani ọnẹgwa gwa urimi yẹ ni aja ada azọ akọmọ akɨb utu- e- e dọng achẹve agọnọ nẹ dọngẹ.-ẹda nọ awuwa-asusẹ ga etu kọng awa mọ ẹdada nwẹ fẹ egbẹ bẹng mẹ ẹrẹ g̣̣ọmọ gbahagbaha ẹkpi ọsọm ga dọng urom yẹ nung igbeyẹ nung nyi ulanẹ ula-a- nyi asọni babẹ ula-a- dasan-ara awa o̠nẹgwa ẹdada nọ onunom kɨb u- kɨb utu ọnẹgwa nọngọ bạ ara-afu-afu kakọng ọnẹgwa sẹ unmi sọọd ukɨb iko onuroni. Ugọnọ nẹ dọng onuron ẹda ẹgbẹ bẹng-bẹng mi-iri inla nang iji ida ga kọng ibene gbọgbọṅ guwd izinẹ du san ifi igọnọ ini uru uwa dọng izẹm dọng onurom ẹrẹ-ẹ e. ẹfẹ osẹ dọng onuron ere evfria ọsọni ga ifu, ẹgbẹ bẹng onuroni mu ju unẹnẹ ọnẹgwa unmi mọ ugọnọ nẹ dọng onẹgwa e̠da ikọ ukɨp ugọnọ iko yẹ uto bẹng uto iko yẹ ẹma ẹnẹb bẹng uyẹnẹ mọ jẹ ga uso urimi mọ ugɨbo̠ ugono igavɨt uju uda mọ o̠nẹgwa akai ẹnẹb so, sẹ o̠so̠ni ẹjara o̠som sẹ uru kɨb ọnegwa, kɨb ọnẹgwo dẹmẹnẹ onuwom ukɨb ọnegwa, ẹkọri ni ẹbẹbẹnẹ da nọngọ ẹgọnọ ma ga ẹnọm jang akɨb ikọ or ma ga ẹnọm ifa agọmọ akɨb ikọ ma ẹsẹ anub nungọ a-abene gbahagbaha ẹgbẹ ere, ere. bẹ ere ẹrẹ ẹgọnọ gbehagbaha ga egwu gwa ẹkpi asọm eyeng ọzeng ga doṇg urom wla-a- awwa lkọ onurom akɨb ẹgbẹ bẹng ag-agoroni domoga ido doni onurom ga ẹgbẹ yẹ ama ikọ yẹ agọnọ ana utu yẹ agọnọ ẹna yẹ ni, bẹng bẹng adọnọ ẹna yẹ ni, bẹng bẹng adono ni okpuga aja ada-a aja abene onuron wẹ asa ania abene ẹgbẹ bẹng nọrọ aneroni idono ni okpuga ibi ida ọnẹgwa ga dọng yẹ isi ima-a- Ida-a dono akake utu, dono akake iko andono oso ga egbẹ bẹng ara awa ma dọng yẹ anung aja agbɨni bẹng ẹsẹ ga nuẹ aja ato-o ga yẹ odo, yẹ ẹvoi atoro ine yẹ ẹvọi akɨp ikọ onunom yẹ ẹvọi ada akɨp ikọ ọnẹgka ye enạ yẹ aja ato ga ọbọk yẹ asa ama eto nungọ ba ma. anẹba jẹ asa ada, nungọ ba ama. Aneron je asa abene gẹ nungọ egogoro ọvẹn mẹ ẹkpi wanẹ be̠ng beng ekpi wange fimi ẹtu akɨp iko̠ onuron akɨp ikọ o̠nẹgwa wuni sọọd achẹnẹ ntu-e-e wuni sọọd agọnọ dọng nẹ-da da sam, dọng ma jang yẹ ẹnẹb tutu ene asi abọni agọnọ dọnge dene dẹnẹdẹnẹ ma e̠gbany: izɨm age̠-e o̭mẹn udoro ni ẹtọtọ ga eje e̠gbany: izɨm ga dọng unom agẹ ọmen udọrọ ni ẹtọ tọ ma ọnẹgwa wẹ anung aja ada. arẹ odo asi ngọnọ ni sin-m-ma. mọ nda, wa yẹ adoro nẹ sin ndoro warẹ go o̠vo̠vum je.